Au keiku ai wa au geku geku ririwa auka vagi geku memoriai e para pana kavuagia wa mavarai a laka wai loku a koko wai kariga paiwai vau a kulera wai ne maani kimukimu pa gulia wa eau veaira ramarama avu ne au keikei kuai wa au geku ulaula kapurai wa mamara mo avaloa wai mamara ari air e giagia wai ne a laka piai wai ne ma aukavaku ria kone ai ga ulaula wai pa pani ga lamo wai wa seloselo koneai ga kokowai ani lamo, koneai ula makemake ne mamara eve rigowai ari eve rigowa ne mamara e laka wai wara e au ma aukavaku ria ga laka piai muromuro kukunai koulakoula aorai or ga avuna ga avuna wai na e au pama kavu aunai wa au nauku kika makina wa vegia vanagi veaina auna ava ripa rao kwalanaau keikei kuai vea au kei kuai aonai augeku verirwa magi geku feivret ne inaguluna ma mamara eh. Maa laka wai guria api woa e guria maa voi agi wai wa au keikuai au geku feivret inagulura kwau lualua ne e waguna au pana kamu aunai wa au nauku geriai wa vevaripa vanagi maki na ave vanagia ole na au nauku manuole wa au kapuku <noise> e apia o wa ia makina ia gene veaolea gena ririwa kamu iwavagina wa keinai vea ava ripa o mamara wa eau au au geku sais veainai ne ia maki keinai vea a laka gia wai mamara kapurai <noise> ne a mamara wa loku kimukimu a koko pa kariga a pai uau a kule ria rupala rupala eh kariga or runeko gulia wa eau veaira rawa parana mavarana e wai mai kapurai ne ga mamara mamara wai ne geku ulaula kapurai <noise> a waikule wai waiwa auna pene augamagi rawali rana inagulu kopuna mo ulaula kamu iwavagina kopuna ama a ririwa wai wa tirivale, tini ga valera wai ne garaka lovolovo wai ne wa veraka giu gakalara wai wa pene gave raka veau ginigini wai wa gave raka rawalia wai wa, melona kekeni wa ia wa porona wa kopina wa e ala kolua <noise> wai wa kwalana ga raka au giniginia wai ne gave raka apia wai wa tini aorai wa ne ta wa waro gena kei wa gaa vau maea wai pe wa kopina e alaisai wa Ne augeku maguli ai au geku au kirikiri kuai or kekuai au geku ririwa rage ulaulara ulalua wa, tini vale e mamarai laka ne mamara a laka wai auna wa wa eau veaira or varaira kamura rio gave laka wai ne eve mluku mae ku wai e miluku wai ne geriai kirikiri ai pere geva alukau wai ne geria kirikiri ai pene geva alukau ku oi au wa maraku wa eve kalavo kalavo wai ageku himaku maki ge luk wai wa na augeku vealea kopuna <noise> rio wa au a eau wa seloselo pana apiria wa rupala rupala or gulia pana rawali ularana ne ave ririwa wai a ririwa aka vagi wai wa au geku veaole lakagira wai wa rawa parai or mamara mamara. Kapurai <noise> ewaguna pe gia aunai mamara mamara ga pene ewaguna iaoiao koloakoloa mamara mamara kapura <noise> go laka veni rana manai ne au pene e kolema akilagi rana aunai ne omi wa <noise> pio ripa vealeva wara na keira gera ulaula aura wa tini vale wa tini val wa ia gera ririwa kwarea ulaulana kwalana gave raka ia vaevae wai kone kaparai gave raka iuiu wai ne wa <noise> tini pene ai ga ao ula rana aonai ne gave raka iunawa pe gave raka rawalia wai melomu oima avauvu ripana wa raka kopina makina ga vava wai porona ne e ala kolua wai. Ne varaira ga agiwai varaira au ge vauku wai ne a agiwai ne a waikule waina aona mami e dadi geri ai ave varavara wai wa pege vauku aurai ne aagina na au inaku amaku ge kila wai wa ono laukule ne ulaula o ririwana pe agi o ririwana ula ove kwalana pe <noise> ono laka ne raira ria pogo ula e pogo vevagi aura ria ne kapurai agi pono agi vraira ai a ririwa wai ne a alu wai na au geku verere ririwa maki ulaula raka au lualua wa tini vale e mamarai a laka wai keikei kuai wa pana ugamagi auria wa raka ne pana kamu agi ria aonai rekeara ave gia rana a ve mamai rakavana wa